<hesitation> E lafôry zany, da alay misy karazana toeragny raiky zany da hisy agnambora dabadaba, zany gnamign'ao misy karazana hoe dabadaba fagnisiha raha, da hise afo zany gnambadiky atoa, hise kitay, hafanay zany ,da rehefa mafana zany gn'ambadiky aty ka ahisy agnatinigny lavaky misy dabadaba igny e raha e raha ahisy amign'ao da masaky izy rehefa avy eo, iza e fahafantarako e lafôry.